Hene te rro me te tano nene na yo oma mo̱ e̱de̱ roke̱ me te ru ekpao oware no me te̱ rowo ze irioke oghene te sai rowo ome evao luoke yo omamo oware ke ome then mete kpekpo mete kpoho ore kpoho ogbeno o thubo ahe ie yo omamo oware re me te mete kpoho ewo zihe gbe sine de yo omamo oware re yo omamo oware no oghene oru ke ome no ohwo te ke ame ugho no me rero rie ha yo omamo oware no oghe ne ru ke ome re yo omamo oware no oghene roke ome me te metere ore, me te rue ore re yo omamo oware nu oghene oru roke ome reime te kpoho ewo, ma kpoho iroo ru ma gbe ebe, ma te uwou gbe ede, ohwo evo nwa oma ha oware ovo te omai oma na ma wo idhove he yo omamo oware no oghene o ru ke ome aye ne te ye gbe sinede yo omamo oware no oghe ne ru ke ome no me te rowo za inoke, emo me rowo no oweze ze iri oke ame ro no oweze ze irioke yo okpo oware no oghene cu ke ome gbede no me te kpo ugbo tha bo no epano ma kpo egwo jo evao egwo ahwo awosa no ma nya evao edede ko na <noise> me te kpama ro ze te emo me te aye a te ro zi <hesitation> gbesinede yo okpo oware no oghene olu ke ome me te kpo ore ziyeze <hesitation> gbesinede yo okpo oware a te ko ome oke owho te jo obo otegu ko omo oware ro ugho no me no me fi mifio eva ho no oware otiye te viaha yo okpi oware no me te se oni gbe ose me ate voio ome no asasa yo okpo oware no oghene o lu ke ome me te kpo ere ere igbo thabo me ti je kpozi gbesinese yo okpo oware no oghene lu ke ome me me tu me te be gwolo iluo oni me re ero ha a je so ome no me ta lu iluo na a no me yo lu iluo na Me te kpoho iruo nai me̱ te̱ nya kpozi yo̱ okpoware no oghene o ru ke ome, aye me te ye oborowo ro, idbove ovo rie he mareho fiki rie ro dhe nu wou imu ruo iwoo imu hu, abere rie he oye omo na gbede oma rro omo na oware ovo ru omo na ha, yo okpoware no oghene oru ke ome, no ma rro ewho na ma be gbedhe dhe dhe dhe no ogbe ruo ogbe ha no a be jo obo jo no ho a be jo obone ha yo omamo oware nu oghene oru ke omai, ke omai evao ewho na, ewho te rro dhe dhe, no ugbowo ovo kerie ha, ofuo owo ovore rie ha, yo omamo oware logbo no oghene jo ewho na ru ke̱ omai, no ewho mai na avo ewho ofa te be <hesitation> gwolo gwolo hore, ahwono a wuzou a te nyaze te ta hore ohwo ovo je hore he no a ta no̱ a nwa ahwoho̱ oma ho Yo okpoware no oghene oru ke̱ omai ahwo ewho nare, no ma te kpoho ewo no ewo ze, ma kpoho ewo ma kpokpa, or ma kpoho ee efi, makpoho ee makpoho̱ ebe gbe or o to fi ma kpozi gbe sinede ma je̱ ewo nawo omom ma mai hi, oware ovo si omai oma ha, ohwo ovo nwa oma ha, ya okpoware no oghene o ru ke̱ omai, no mate kieze rowo ze, ma be we, yo oware ulogbo no oghene oru ke̱ omai, no imav a te rro ogbe no̱ abi abi who imava no a rro ogbe no a be who whe̱ te ruo udhedie rai whe̱ te uvai no̱ whaseba oho woma ha, a te gine sio oho na ba yo omamo oware ulogbo no oghene ru ke omai. Because eware ne ee <hesitation> ashwo lue <hesitation> amava be rria kuoma no a re ru wha se ba wha seba wha je rri ha ano ohwo kie no oware tioye gbe via ha no a te sio eme na ba evao fiki no whe vue rai no a kpoivro vre eme yena, udhe dhe te rue, yo omamo oware logbo no oghene oru ke̱ omai Inimai no a re who na, avo ese mai nu a be wha na okeno a be ro vue omai no ma rro emaha no̱ aro ye omai na tite eke no ma rro na ma moho, a woomai kpobo̱ uwa imu hu, ma rie a wuhre omai kpoho. Isukulu, ma riema wo mawo, ma finish ma no̱ obo ma ru no abo uwoo ewuhre kpozi no gbe sine de, a sio maino isukukuno̱ asi omai no isukulu no ho, ma wuhre a te omai obe erae na kpozi gbe inede yo okporo are no̱ oghene ru ke omai re, whe te kieze, whe te kpama no no whe be we oware ovoo be o be wha oware ovo se owhe woho whe be be mo ha ene gberie ha awo owhe kpolo ospito ha uwor imu haa yo owareno om amo oware no̱ oghene oru ke̱ omai.